أكثر شي حصلي غريب في حياتي إنه كانت عندي مشكلة مرة كبيرة فما قدرت أزاكر أبداً، وكان عندي ثاني يوم اختبار نهائي وما كنت أعرف أي شي عن المادة، بس قعدت أدعي ذا اليوم إنه الله يسترها معايا وأنجح بأي طريقة، <hesitation> بعدين يوم الاختبار روحت وقعدت أحل يعني كذا عشوائي بالحظ وكان الاختبار عبارة عن اختيارات متعددة، ولما طلعت النتيجة <hesitation> نجحت الحمد لله.